Hi sheko, pana, ku mhi timma ko <hesitation> pəal gyakg ki laaghe? A a pi wa alak shok pəallong timi ni gwai a bis a gwai mhi ɓampi tal kinna, a myellen ga gwawu, ta <hesitation> bogghom lauwawu ko ɓakaiyom ma wat ni kai nyangsi ai tim timma piya nyi ya, ni wat nyangsi laaghai ga kuk ni nyaal yi timmong wad ai ghi tim kigakha pina. Ta myellem ga kwa ma tim ni puk ko mi kaan kai <hesitation> ooh ghomma jong jong ko shafa mi piyaya mi woos mhi timma khinna, nyiyawu a kwano ayey ga kwaha a yillangha mukminal bogghom ta myellomu ga kwa meh a məat mi bang. ti tokha pang bigyay ti daangha gbamlai a bang da nyangpiyok. Ti tokha pang bigyayi ti daangha a a kaat ti da nyang piyok, ti tokha pang bigyayi ti daangha tuttung ku ti da nyang piyok. Ti tokah ti dangah dai ko <hesitation> byongbod ko <hesitation> namong ku ti da nyampiyok. Nyi ya wu a lak shi ɓellen kuk minai <hesitation> a yuƙa. Ghin binna mang kai tauwak ko jaki wu. mukgina yok a kai auwakawai an ami gina ga kwal. To nyiya alak mhi sokhai nom hi yad mi jiko a alak shok pinung mhi tomma ko <hesitation> tull mi yal ki lak nimgu a mukmin ni to ɓmmin ni <hesitation> a gwai ai mi takayi ni takayi ki guna yinge gwa ha khinnawu nyiya ghi kwai a ga tok kiyak a ɓigyayi ko a macin ko a lawai kaah ghi dangah hai jos ko ge lokaci macin ko ghi danghai jos nawu gaa pi musu ga a shenong ka a'a nimgwa a lak ghi da jos laagh ai to ni pain ti danghai. Ni aeh luwai kaas pang ha yok ghi dai yokhn dang hi yitghina. Ga jeko ga kwa ti ɓakaiyom ma da ye kam bapi a makka ma twa ni <hesitation> a jirgi bapi ga kuk yok tiye daga jos da sukn tine ko ti lak mabbong ku ti lauyeye. Ta mai gu ma dangka a banghu ma ɓongyeh bai dang amma nyiya mi lak gyok ge ki, ko e yihm lak magh mwopsi mi gyokhai a makka ghi dang ghi yugha. ɓakaiyom e mission ma tok wana mi dang ha har israel e urushalima. mada urushalima gwawu yihm lak makhn ɓwopsi mi tang mi gyokhai urushalima. To ni amma je ko mu kub dang ti banghu a pinunghai alak shok pinung Ma jiko kowane ma pinung fa ko ga e a paol ng lak hu alak shok da ɓellim, ma bak ni paolung. Ma paolung pang kuma wu ba kuwa mi khi ni kigu ana mi kuk aye gi baba ghomu laaghai. Nya ghi kwayi ta e mi lan ma kau gaya, ma gau gayawu ɓwa gwa hai kip a khin soi mhn tuk shokhomma mhn tuk shokhomma, to a nyiya alak pain. panggu lak ma ti gaya ma nonghai de wok. mi ma wob de wok mi ami biyih ɓwa na miyin ɓwa mhissa naan. Ga kuk <hesitation> ti <hesitation> ki sak soi kai ɓindiyi ghin <hesitation> ybim gwa hi yayeh, hi yayeh hi yayeh ploot ga yok de soi yak har har ga yok soyak <hesitation> ko alanglanghas tok bigyayi danghang furyam to hin na de khinna hin dumma he ghibok soiyakahga de gyod. Abin ghin nabbang ma anna. abin ghin polpai ma anna, ghin mak shikafa anna, ghin suwak angilong anna, ghin suwak suya anna, ni sokhn laaghai wukyai nanghom. ma jiko mhi ɗai adei pi hin myellemmu alak shok pinung, ti nimsuwu a sok min sokah ɗeb. mi khi ti hin myellem pang laaghai i, ai ga ga jiko ghin dai pang sak soiyu to pan ku giyatna kwallak, kai wuyak na <hesitation> nimgu ya ga danga ai da ghim fuwagham a a a khin soi pang minnu. Ta myellim waas ma. tuk pai a na ɗung ai hai hi yuk awai. Pang yhim makkha dauni hin zungdi maah an yukka wai, a ma ha kawung a pyok ɗung ko dangah a fuwasn ku nha nokpai ya hi tak ki guh gin gya a shinung tu nya alak pain, ma dangmin de ye guh ya eh yillang kwayi ti kiyak yhi pang hai gya nad de khinna he nookga hi ghi a kigakha ai ghi shi pai yagha e lawung lak ge ki lak. To nim gwa ɗong ni shi ɓellem. E gi kwayi da toi myellem pang ɗong hu <hesitation> yip ma dang ma bak de yip guh aa a koom ne gi namuwa yi i kuma shan yippang to ti yippang kuma wu yippang pung laaghai a hin nya'al yippang yip guh ta ma shawu myellemu yippang pung laaghai. To nyiya ayai, ga ga da kuknm mi ruwakl ye yip panghai ga mak dei makhn ghin makha ghin makha mi amsi yip an dangga ai ghi dangha ghi dang ghi sha yip bakha ni she ɓellim nimgwa kab de she bellim. Ta <hesitation> myellem ɗonghu ga dok a wana dengi a da jossu <hesitation> ti mi wut <hesitation> mi nyang khillob pi byepbei laaghai yeppang gya dang kafin gi twa <hesitation> panshin nawu hai ghi suu, eh luwai kaah hin danka gin suka bang gin danka, nmyiyawu geki lakmi nyang khilob pi byep bai ga yok khyak piya ko ghilak mabbang ma ghi dang kigakha. Ki gub lak ko he pəolai laaghaiyu. Kuma ma zagh ni ti yillang kwayi pang ta bai mukmin kyam. Kwallom nyiya ni pung nungha. Luwai kassom mhi kab ge ki gul laagh ma pi khi nya ku mo lau ye yu. A amma kab a khinna am kammu kang ma jal ki kwal, jal ki kwal gwa wu ni ni pasar a ma jiko mhi jallu. Ti yillong kwayi ti ami sokhn minai. Ai ti ami sokn minai mi ninkaiye to pinnawa ma tok wad ti kiguh yah gi baa wad minu? A lak pinung ni tom minai gwai gwak ni tim minai bonton gwai mi mi mi ke kayi kiguh na nyi ya ma khinna. Ghin bilak sam ah ko ni kai nang hak nyiya ga ɓigyayi ta ghai ga kuk a deiga konokha a dang ko haidai gu ga bak luwaiy kaah ko ya yok ga dangmi ghina. Am ma ma yahassang a khin kayi yu ma dang ki ghei a bang, ko a gbamlai ma dang a bang da ti sona ti nyang ti an kai nang hat mi sha yipbossina mhi kmassah mhi muyiya. Nyiya dang pang guh lak ta tokn ga ko a tutlung ti daagha gbamlai ko ti tokha a a a a gyongbod ae ko ta da aa a kaat a bang, mh mh ta wad ni luwai kaah ko ti kuk mashi na ti timma to ni shi ɓellem, ki gu yad amnije ko pan laaghai ki guh ku pəolaiwu ma kyen kayi. Nya ti yihm gwa ɗyak hin yihpai gwa ga timmong ko wa ghi yih kainang hakha ghi shenda ko kiwa a dang kuwa a ni she ɓellem laaghai ni ta ɓellemo anna? To ni <hesitation> yanayi guh ya mhi kuk kammomu tunda ki pang a mini penu Ma bam bab amsi kpanb ai mi zaghah, ga ɗei a kowa ai ghi yispaiya kai nanghak ko ta ni lagos ga a yista ghi shenda ku kiwa. A te myellem sai ghi ɓongyeh ma yanangha kainnaghak a kwallai laaghai ghi kwa ti yeh laaghai, amma nyiya zughih gya nyang piyok mang kai nanghak a abuja mhi voot gya nyang pyok mang kai nang hak ta a onitsha, mhi daal gya nyang pyok mang kainanghak ko ta maiduguri, ko ta ibadan ko ta kowa. Ga ba ko sai ghi yok luwayi kaah ɗong ghi loya ku ga dang laghai- kai dari gaak mi ishirin ga yaraiwu to ga yih pai kowa ni shi ɓellem mi nimgwa, nimgwa ma zaagh bapi api shi ɓellem gu ya mi kuk kammom a khinnawu.